Hen tong ƙut la bakpe din yil men ga̱ dok de tong ma̱ shin la bak pei, la ma̱ yil la ma̱na ma̱ nda men tong muan zam no ma̱na ga̱bi muap tong muan dei tuo ƙa̱a̱t sek ma̱p ti din ho, tong ma̱ muan men a bak pe ma̱ muan ga̱ma̱ leng men ga̱ toor kong ba̱tong ma̱ yaa debi ma̱ yok ni mou tong yokmen da̱ma̱ niep toor muan de ma̱ leng de muan tat bi fili pa̱nang, la ga̱ ma̱ buklat dega̱ muan lutuk ma ma̱ zem mou la ma̱ buk ma̱ kat la kal fuel ma̱p ma̱ ma̱r ma̱ swa, dedin bakpe men dip ma̱p la tang men ma̱ swo ma̱ yok dema̱ tek kong la niang ma̱ muan zam maikeke, shang jap teng ma̱p de ma̱tek dega̱ tong haar de mang ma̱ nda men diak dip daga̱dar ma̱ pa̱t ma̱ leng di bit lalin pa̱t ma̱ leng di, la ma̱ tiot makaranta ma anmen ma de dega̱ yok zam maikeke nde debakpe hok dedi a ga̱ lembu dok yo vuang nda vuang nien na̱to, Ga̱ lang ga̱de ma̱s ga̱fe hen swa to ga̱yil hen yol ma̱ muan ma zam dedibi muk mu tong ma̱ deleng war men ga̱la kiang men ma̱leng tong ma̱ tang ga̱ semi ga̱man ma̱p dok shai puroo, mang bi ga̱ kiang muk wawul ni demen ma̱ swo vuang nien men vuang nda ma̱ swo dema̱ deleng ma̱ yok to ga̱shana̱ ga̱fe ma̱ muan ga̱ shak hen tem pa̱ni heni ni la ep pa̱muk ƙut de ƙut ni shar men tong lat deni ma̱ buk lu muan ga̱ mang wus ba ga̱ lang sek yang ga̱ra muk ga̱p pa̱ lembu muk ni dok ga̱ hat ƙoom hok koye dok dedin koye do congo tong tap musi, japsual ngwa men dok dedi dok ma̱ yok ma̱ ruwo japsual teba men a bakpe dok tega̱yen wus yol dem bak lembu bakwa hen su waga̱ ta lu koye hen kat japsual ngwa menok ga̱ tiot ma̱p na hen detong dei pega̱ dema̱p tong tioti ba ma̱p tal die na̱ abi ma̱ mang hen to deyini bak hen dala lut dega̱ tem pa̱ma̱p heni guna hen muan de shin a de wel kat hen to, dang heni mu muan ma̱ detong ma̱ hok ga̱ sami dema̱ ruwo lembu ba ma̱ ɓa̱m bi ma̱p mou, ma̱p yil tek nien men de nda men ga̱ vuang, ma̱p tali die na̱ hen shini dang henyin ma̱ swo hen bazak de mang wus nuwang lembu ma̱p ni ma yil ma̱ swo de ma̱ tiot bak yin ma̱ luat abi ma̱ yin ma̱p jik ma̱p wuli shin dang dema̱p vuang nien men de ma̱ nda men Yin ma̱ tiot bimen bak dip gurum ga̱fe la ɗebak dun debak pe hok la toor na̱ dok koom pe ga̱ langga̱de la mus ni ga̱ swa todi henyi tong boot ga̱ swani ba hen zoopi ga̱du hangga̱de ma hen swa ma ga̱ nien tiem dip, ga̱yil men di pa̱ ƙa̱nseenok ma̱ yok ƙa̱t se lu ngwa men pa̱ lat muk to, bi din bakpe hok tuho naga̱ na nien de nda shang vuang mu? Vuang hen biga̱ laga̱ vuang nien na̱ hen tong shin wakaam ga̱fe tong pa̱wel ga̱yil niefe man la ma̱p, ma̱p bak men ma̱p yil marap dema yit men saan deman ma̱p ba̱ tiam la debi ba ma̱p marap lokaci ga̱fe ma̱p tong kat bi ama ma̱p buk de mou ama ma̱ shin ga̱ dong ma̱pa̱ naan ga̱ duar ma̱p pe ga̱ demen,